Tsotra ny anaovana sôsy vinaigitra dia maka vinaigitra, de menaka, de maka sira sy tongolo. Ampiarahana izy ireo, tetehina ilay tongolo de kapohana, afangaro araka izay itanao hoe efa fotsifotsy mety tsara izay.